Daragon <hesitation> ndeen illa mooyi dee miɗe ƴeewanoo ɗun e filmuŋaaji. So ngoonga Alla mi meeɗaa yiyru ɗun e yitere an kaa. E ley hakkillan jaati kaa, min kaa miɗe jatorii hono ɗun walaa jaati. So wanaa tan ɓe mbii won nokkuuje goɗɗe daragon ana woodi.